Xintiki chi jikaa kueti te tuu kue jikati te taiyoti te kuayu chi jinuga kiti un corriga jikati, nu vasaa burru luli chi kuee jika kiti un suni.